Pakistan a loo nɛɛ ho gua matete. be wo be nɛ'a woro, woro we guebin, pinpian we sɛba, mɛ a bira ro eh lo Sunami yara be base munbɛ a bɛnɛ unbɛ ma bunbesosi.